Indoneziya madaniyati turli etnik guruxlar va dinlarning aralashmasi batik matolari gamelan musiqasi va an'anaviy raqslar madaniyatining muhim qismi balli oroli ham o'ziga hos madaniyati bilan tanilgan.